To mow wsa kul kibi nə gha ni nə chi gha mə ndw ka yanighum na zhə kəl məlghə na nə gha, na ni wa məlugha nyi wa miya yalghum vwa ghə kwa kwa kwa mbi ghən kən na ko kuma wa miya yanghum kwa hadli zi kuma ka mbun shir nə gha ɗa mə wa miya yanghum kwa hadli ndw mow wsai məl nji na ko panə nja dʒa na wani shirə ghə ghə na kwitani nə gha ni nə miya yanighuma dʒa kwa miya kwa kwa kwa kwa kwa kwa pənya məlaghə to ma ghɛ kumani nə ntan na ghə na kwtana ma ka bukə zi na nkwaba nə gha ni kəl ghə wu nkwaba rə hakilo To wsa ghə zi ghə zi nə gha ni kla mə lghə zhə gha kəl to mə hadlən nə yanghum ma shiw kwa hura mələghəw nkwaba kənu na wu wsa məl gha nə afaniya kəl məlghanya shiw to duk pani ya ra nuwi na dagha gha na mə wa miya yanghum kwa hadli məbghə ghə zi nombe kwutani ma ka bakə na ni gha hi hakilo zhi balə ma mə wa <hesitation> miya yang hun kwa hadli məlaghə na wa hakilo za kla ghə zi mə wa miya kanghum kwa hadli məkghə na duk wsai ni gha na ndər kibi məkghə na wani kumani alnu mə miya yarighum shi kwa hadli məlaghəw na nontə wsa shi ndər nə gha ma kumaniw kuma wa nə sa ngəru nə gha kəl ghə zi ghə zi wsa ra ɗa rə ya ɗa na ma na kaləndang na kwtan mbə na nə məlaghə dʒa wa miya yarighum kira hadli kə nə ghə zi na kul.